راح استغل هاي الفرصة انو اني اصحح من نفسي و ايضا اخليلي جدول و اولويات اي- لتجنب الأخطاء الي اني ارتكبتهاو ايضا راح استغل هاي الفرصة انو اني اذكر نفسي بأهمية كل لحضة الي احنا دنعيشها وو اي- الخطوات الصغيرة الي احنا نسويها حتكون الها تأثير كلش جبيلر على تجربتنا وحياتنا العامة.